बिल्लियों बार मा जू आम गलतफहमियां च जूकि काफी हद तक गलत छन जनकी ऊंथे अकेल रैणू पःसद हूदू। ऊ लूकू से प्यार नी करदी। और असलियत मा बिल्ली अपड मालिक से बहुत प्यार करदी।